يعني دراسة الاقتصاد والمالية هما امران جد مهمان لاي مجتمع لانو بدون اقتصاد يعني الدولة ديالك ماراهيش دولة يعني رح يدخلو عليك ناس من برى وراح يصرالك شحال من مشكل ويعني حتى المالية وهدوما اشياء يمشو مع الاقتصاد ككل يجب علينا دراسة هته الاشياء لنكون مجتمع متقف مجامع له اكتفاء داتي مجتمع حتى مصدر لل- لخيرات لناس الاخرى للمجتمعات الاخرى التي لاتعطي اهمية كبيرة للاقتصاد ويالتالي تناضر ان الدولة ديالك هي الي رح تبعتلها السلعة وتبعتلها <hesitation> لعفايس لملاح وتبعتلها الماكلة وتبعتلها المشينان لهدا انا نقول ان الاقتصاد ربما هو المادة الي لازم تقراها رقم واحد في اي مواد يعني خير من التاريخ وخير من ال- كل شيء الاقتصاد والمالية هما اهم يعني حاجة تقدر تستوعبها وتفهمها لتنمية الدولة والمجتمع الدي تعيش فيه